أني أحب التنوع في الألبسة الأزياء الأحذية أمتلك حوالي ست أو سبع أزواج من الأحذية الرياضية الرسمية و الجباعات بعد عندي جباعات رياضية وجباعات عادية و من النظارات عندي اثنين نظارة شمسية وواحدة طبية أحب التنوع في الأزياء.